Cume pes nui auti l'uma mach le trute e pöi cuai gamberetti, però a i n'a ie pa vaire ënt ël fiu fiüm e pöi a ie ël salmun, ël branzino, pöi a ie l'orata, l'uma le seppie, le mazzancolle, le cernie, <hesitation> le balen-e ch'a sun co d'pes anche s'a sun dë mammiferi